<hesitation> Misy karazany telo zany raha manitra afangaroko raha andrahoy raha ohatry zao magnanognano dite zany aho zany zao da e vero manitry e ampesaiko fa raha ohatry oe mahandro laoky da ohatry oe sakarivo na ohatry oe dolongo.